Mi ɓurii yikki mi ekkitoo ɗemle duuniyaaji fuu, ngam to mi nana ɗemle duuniyaaru, mi waaway mi jooddoo e koo moye e duuniyaaru.